Au gegu fri taim, au fri taim agabini neganai tu avekwaragi bukani mogo be nega vovoka tu bena agena gena bukani mogo. Korana motu kara ma baveiani maia. Mo wiki nuganai kara avei bukani mo adanuni bena chans atoni be mo fri taim tu gegu a bukabukani, dagara misi misiri mo aveini bena motu gegu agenani agenani, avarigisini gagu kara ti aveini o kara mo aganiganini bena gegu abukani o gegu aturi turini o. Ini toma tu aturi turini be gegu gauvei mabarari avaga koririni, dabuga o kara avaga kori gurigi avaga koririni o numa atore logo gosiani bena motu gegu turi turi dagarari agabirini agabi kavirini bena gegu aturi turini. Korana mo turi turi dagararina kika fore sebori agoitagoni. Mo gegu aturi gosirini bena tari kika geri oda getore togani kika geri aturirini. Aturi gosirini foreri agabini bena motu gegu ura dagarari tugamagini dagarari mogeri avoirini. Nai mo gegu fri taim mogeri tu a meik sur ani mogeri tu dagara misi misiri tu bana veiri korana tu mogeri na tu Fore sebori tari badogaririni. Nai nega vovoka autu gegu fri taim tu au asi araka taguitaguini, autu atanutarini bena gegu turituri mogo aveini. Be ini toma amatugamagini laganigu moga, e mo taiminai be maigeri bara veiri goi matagu namori ai eiava logo varigu varigugu be maigeri bara veiri, bara veirigoi dagarari, bara turituri bara veiri. Mai toma kekei tu aveini senagi varau laganigu na kekei asi evaga danuguni be nega vovoka dogegu imidiguni, o nega vovoka tu matagu na edanuguni bena mogeri danu asi avaga gugururini. Sena vovoka nega, gegu taim vovoka tu au asi a laka vigitani asi araka rigo gabutari gabutari gari asi aiagoni. Mo taim agoitagoani neganai, gegu turituri aveirini. Be gegu turituri genana mogo vau fore sebori agoitagorini. Toma lakaolakao tu dia mo guinenai kavana. Guinenai gemu boro laka lekoleko, vada gemu libai mogo. Toma tu weda gena danu maki dia namo, toma garo seuka lakava bona lakaolakao gena danu maki asi namo. Mogeri na maki keve bivinimuni maki. Keve ilauilau gerakauni be monana maki goi maki be afektimuni. Naima mai toma, wat eva danu agabini neganai frit taim au tu numai abukani bena gegu dagara, gauvei misimisiri aveirini. Turituri aveirini o gabu misiri dagara tari misimisiri atorelogorini mogesina, iagoni bona garo eketo firigoni. Bena motu, garo eketofirigoni motu nomol deili danunai be motu ma daridari o mogesina garo eketoni neganai mo tu ma lavilavi magomagori ma tugamagiri iagoni ganigosi bena motu gena taimina be motu gena ma gegorani. Nai mogoni mai fri taim maiga maitu taim namona ta. O nega tari tu mo fri taim moga ma veregauka ma buviniani. Opotuniti ogoitagoni neganai tu veregauka bono vinia be gemu fuka bono iavi, o bono mediteit o mogesina, mo garo mo taim kotuna moga ivinimuni tuna. Korana tu garo mabari tu veregauka tu bisini tugamagi. Ena be dia taim baregona sena mo taim kotuna ivinimuni tu Gia maki gia gena taim tu mo taim nuganai moga. Gia maki bisini tugamagia be mo karakara taveini neganai, mo taim kotuna maki gia tu bisini vinia vegata. Korana garo mabarana tu gia na igitagaurani, gia na idukurani, evaga kavarani, naima gia tu gera tanu garori mabarari ai tu asi bisini tugarekwaia. Mo fri taim ivinirani tu nega tari tu ma gena wisdom. Gia bisini tugamagia o gia gena nega tari asi gera danu gauvei neganai fuka inukavina bena fuka iavina bene gora, be gia na mo fuka na vevaga nagi namori tari o vevaga kava barego e namori bene vinira gana. Naima mo taim kekei tu gia maki vinina bene gora, veregauka gena